Teyal kenumen rop ma', per tez naya' lizmen na akta kenumen mbaka, tak le mbaka ncholas ma' zi lugar naxen, ze tayal kete ma', tayal kij ma'na, teyal po ndama', ndelima choga kuana' mbay'na tiz naya lizmen na akta kenumen ma', mbay na bixa' tayal kenumen ma' ta'zi lugar nayaba' xa'nak ma'ba ludma'na, kuando tiz ndama' zi leba' nyaga nambi'maba, tij ndama'ba na ntouma' xis x- x- xkima', naze mas zi lugar lud nkete bixa'za.